Sohõ ir da coro no du masala, ir yaŋje. Toh ni bay mo, sedan mo baikulu man ba a ma kaarum. Toh sohõ ay ga baa no ay ma ay cora cee ir da ma saba, zama idunya gwaray wo kala suuru. Toh ay di da ay na ce ay hinne kane a ma hinsuru a si hin kala ay ma boray ceeci i day, i ma cee ay se ir ma gwaro ir ma care fahimtawa matekaŋ goono te zama idunya wo gwaray ga ba suuru. Zama baikulu kaŋ nin da gwaro hanfo ba deena ize no nin da gwaro nin da hanfo araŋ ga du masala balle boro ni coro araŋ da doole hanfo araŋ ma du masala. Ni di da ni na ce araŋ na care suurandi, gwara te at a yadda araŋ yadda shikenan ni di gwara a ga boori araŋ ma cigaba. Amma da araŋ ne an si care suurandi idunya gwaray, a si ba yaadin zama idunyo wo kala suuru, koy ir ma koy no, ir ka day lokaci yaamo ra kaŋ kala day gaa ham baani kala suuru. Amma da araŋ na care ce, araŋ ma care suurandi, ni di afo kulu bay shikenan waane haykante ni se Irikoy se ma ay yaafa wadin bisa, a bisa ni di ɲga mo ga ci ni se yaadin ni di shikenan gwaray no. Araŋ ma ye ka care cigaba araŋ ma bisa koyne yaadin no i ga ba idunya gwaray wo zama idunya gwaray kala suuru no i ga ba a ra.